केन ओपरा। जसा कई भी डब्बा टिफिन को ढक्कन हेड़ बा काने काम आवे। उणिये केन ओपरा के वे। इसे आसानी से ढक्कन खोल सका। <noise> जसा ठंडा की बोतला आवे ऊका ढक्कन नी खुले तो उमे काम आवे। केन ओपरा का ओर भी उपकरण हे।